Meeɗiino waɗde jamma gooto, ganndo weeyo yiyti hoodere majiro, majooro, majirooro no haawni. Kala nde no maji nde yuɓɓi ko kuleer goɗɗo arata. Sahaatuuji wojja, sahaatuuji rawna, sahaatuuji ɓawla. Tawa noon ande leerii no feewi. So a ndaarii nde ni, hay gite ma kelan. O inniri hoodere nde kaawis Allah.